Mënd thomi se Spanja, Italia, Portogalu, gjith vendet latini, kan gjagjë çë i junxhir bashkë, një rrenjë çë i vu bashkë, përçë jan gjithë vende latini jo, e quindi kan vjershin të rrojën, e kan simili, i glet njeri me jatrin, gliten.